Puesh palow pachanga ñingoysa ucalasade guche regalo de peine alquel pues que di la mangueyma juencho mal limodo que niayey mi peinado falta arreglar mi undiax ñilei natac na guenshke aganmijiut keparma guencho mas que moda alock anguey costumbre mediante pachanga aveces la mujer yano meñacuensh penguiel regalo pamiein nacuensh limau ke moda ajlock